<hesitation> sun propi pa bun a nué e cuindi rieserìu pa a ste a gala dürant 'na tempeste përché riesu gnanca a ste a gala cuandi ël mar al e ferm e cuindi dizuma che cuandi vun o ënt i biai o al mar bagnu mach i pe e pöi i turnu ëndaré përché sun pa bun a nué